عدة يعني أستخدم وسائل التواصل الإجتماعي، عشان أعرف الأخبار يعني <hesitation> أحب أتابع الصفحات والأشخاص اللي أعتبرهم يعني موثوقين، وأجدر آخد منهم هادي الأخبار <hesitation> ولأنه يعطيني بعد تحديثات سريعه ويخليني أشوف آراء متنوعة ومختلفة بالنسبة للأخبار، لكن أحيانا بعد أقرأ الأخبار من مواقع إلكترونية معروفة عشان أتأكد بعد من المصداقية.